Inje ekyangakolha omwanjakya ingabuka, ngatsuka erisaba nyamuhanga. Ekyangakolha omwanjakya ingabuka ngatsuka erisaba nyamuhanga, ingabugha indi nyamuhanga ekyiro kyamakya wasinja ahabwobuyingo keghe ngakusaba ghundokesaye eribya iningaghenda ngayarondaya amayisha kandi ghunyithokesaye kokungana kunganathoka nuku imunabya iningithunga ekyiro kyibuya kusangwa ebyangalhubirira ngabya iningibithunga omwilhaba omwiwe iwenyamuhanga eyiwathuhanga. Kyanekyu kyisa.